Drom ge ena gahi duhuru gena maha ngone so tolo se mafu bolo hate rasi ena sema duhuru, gena bato ene sema doya ngaramoi ua, ua se ena sema doya ngaramoi ua se ngone tolo ena sama mafu bolo se cako ena sema hate ge ena madihuru lamo foloi.